Mi veni di rìdiri rispunnennu a sta dumanna. Li trizzi nun nn'haju fattu mai; e mai nn'haju purtatu. Però vi pozzu diri, spissu ncuntrannu a picciriddi chi hannu li trizzi, parru di li fimmineddi, mi piaci di taliàrili, sunnu biddicchi, e pàrinu bàmmuli. E a propòsitu di bàmmuli, ricordu chi avìa na cucina chi quannu era nicaredda, ci facìa li trizzi a la so Barbi. Ma iu di trizzi mancu nni sapissi parrari. E si l'avissi a fari, mancu sapissi di dunni cuminciari. Mi pozzu mmaginari ca pi fari li trizzi s'avìssiru a pigghiari na pocu di mazzi di capiddi e s'avìssiru a ntrizzari ntra di iddi. Nun vi sacciu mancu diri si, pi fari li trizzi, servi qualchi strumentu o basta sulu usari li manu. Sta dumanna l'avìssivu a fari a me zia Giuseppina; idda sì ca li trizzi li sapi fari: ci li facìa a li so' du' figghi fìmmini quannu èranu picciriddi!